די לענדינג גיער איז דער חלק פון עראפלאן וואס העלפט דאס לאנדן פארזיכערט, עס האט געווענליך רעדלעך אזוי ווי א קאר וואס אזוי ווי די ערעפלאן קומט אראפ קען עס גלייך ראלן אויף די ערד, אבער ווען די פליגער פליט איז עס אוועקגעלייגט ווייל דאס מאכט עס גרינגער צו קענען פליען אזוי.